طبعا المهم حق واجب على كل فرد إنه هو يشارك في إنتخابات بلاده، إنه يحدد مستقبله ومستقبل أبناءه مستقبل الأشياء اللي من بعده مستقبل بلاده إنها تكون أحسن وأفضل <hesitation> شيء مهم إنك تختار الشخص المناسب <hesitation> اللي تشوف فيه إنه هو تقدم خير للبلاد شيء واجد حلو.